Tikkõ pääl om sääne ainõ nigu väävli. Ja ku väävli se- sääl küle pääl, üte matõrjali pääl niimoodu tõmmata, sis lätt tikk palama.